E karaza gne <hesitation> gne siky lafa hindesy <hesitation> milagno milomagno anao da misy gnanindreo maillot de bain io, misy izy io zashy da misy gne <hesitation> mety hoe gne bikini avao gny siky amignazy maharo anazy de miaro an'io corsage kidikidy io da misy avao koa gne akoa hoe kilôty avao koa ny sôrta io gn'isikinao aminazy, da lelah moa zagny dafa matetiky io sôrta io avao gne sikinany na io bikinin-dehilahy io, de viavy koa efa misy akoa zay da, amin'izao koa izy efa misy an'io akoa zipo mitambatry ame kilôty miaraka aminazy io, da misy ambonigny, da misy da koa lamba avao koa hoe rôby avao koa nagne sagnagny amin'azy io amizao.